Na koy bitika vola am-pelatagnanan-tegna nefa tian-tegna sy hiova anefa ny hasaran'ny raha hohanin-tegna dia sara na koa ka mampiasa fanomezan-siro arô dia efa mety izany kanefa sy atao matetika zany mba raha koa sy hampisy aretina hoavy amin'ny vatanan-tegna